Okei ong raarah yaki rorongung rorongakong orutiru, ong raarah roki ongi nommai noingi ngoye'ku roki uwaki tutuhikung? Manunuki punnikung oo roki hoi rara tutuhikung? Tiwongori tiki ongi yaki rorongakonoki nahakong, ro nommai uwa noi mirahu ngoikong, ro aii nommai kiko aii roki hoi hiya mirahu noi tutuhe'hetong, nawa'ko uwa moni o'hetong, ho tatapu ngoiku ho raarah. Tiwongori nohungung aii orutiru nu'konoki ro nommai yewoning uwa mirahu ngoihetong ho aii oingi raa'hoingite, raarah nawa' ho hiyah ro toku tuhe'kong noi o'hetong, nawa ho roki manni hiya rokongori tuituhareikori hayeyitong o'hetong. Tiwongori nohungkong ong raarah oritiru ro nammai uwa ngoimo, nommai raa'hotoyitong aii tiru roki hoi nong ro raahroi turongi tapuihetong. Tiko ro nommai orutiru raahahnong. nommai raah ho toiritong, nawa ho rokongori rumarukori ro toku tuhe'kong o'hetong, <noise> tii nonohno nawa' ho woki yewo ro piro noru monoiro kingiro hayeihetong tinnonoh tiko o'hetong. Tiwongori nohungong ororutiru raarahnong tuituharei ong raarah hiya mirahu, rahroi konnimo tuhetong, toku hariroi konnimo orutiru honong raarah peehkituhetong